Preferisu bevi l'acua natüral perché a m'pias d'pi e pös tirela co dal rübinèt, mentre chëla gazà a më gunfia lë stomi e la patisu, a m'fa pa digerì